Mebjpj dj mebjyj cdwontonyi a m'agye dzin kyjn dj mebjyj eguantonyi a m'agye dzin. Siantsir nye dj eguantonyi, mobotum afa do epira pira bi a ebia mobobu me nan mu anaa mobcbc famu ma me beebi ebu naaso adwontow dze, cno otum ma enye w'ankasa woho kasa na enam ndwom do so tum nye afofor kasa.